ⴰⵙⴼⴰⵔⴰⵉⴷⵓⵏ ⴰⵙⴰⵔⴰⵡⴰⴷⵓⵏ ⵎⵉⵍ ⵏ'oⵜⴰⴼⵓⵏ ⵎ'ⴻⵔⴻ ⵜⴰⵍ ⴽoⴷⵔⴰ ⵜ'ⴰ ⵣⴰⵀⴰⵏ ⵏ'oⵜⴰⴼ ⵜ'ⴰⵡⴰⵎⴰ. ⴼⵓⴷⵀⴻⵍⴻ ⵜ'ⴻ ⵜ'ⴻ ⵜ'ⴻ ⵜ'ⴻ ⵜ'ⴻ ⴳ'ⴰⵍ ⴻⵇⵜⵉⵙⴰⵔ ⵜ'ⴰⵡⴰⵎⴰⵏ. ⴻⵀⵜⵉ ⵜ'ⴻ ⴽⵓⵜⵏ'ⴻ ⵏ'ⴻⵜ'o ⵏ'ⴻⵜ'o ⵜ'ⵙⵉⵏ'ⴻⵏ ⴻⵇⵜⵉⵙⴰⵔ ⵜ'ⴰⵡⴰⵎⴰⵏ. ⴼⴰⴰⵙⴰⵜ ⵏ'ⵜⵉ ⵜ'ⴰ ⴷ'ⵢⴰ ⵏ'ⵜⵉ ⴱ'ⵏ'ⴰⵏ ⵜ'ⵊⴰⵡⴰ ⵏ'ⵜⵉ ⴰ ⵜ'o ⵡoⵔⵙⵉⵏ ⵉⵍ ⵇⵉⵎⴰⵏ.